So mi nani un inni lambaawa jewetati, ko waraata dow hore am, kanjum woni wakkati jamdi agogo, so ni wakkati agogo yari jewetati, mi anndi sa'i julnde Ishsha waɗi